Arotir c̱he wbill c̱he wbill naꞌamanansankb derotir chob xman pera techiraꞌurakaꞌa kosteshki por ejempl kis nanomansan chijuꞌu yangxchinoꞌ kwerlandeꞌ c̱he kweꞌ korlenoꞌ nguiyiyronroꞌtbeꞌbə tiaꞌaguə la morki chisaꞌaldaa landecheꞌii kwekw bdeyiki chiraꞌi, chiraꞌi mansan pero bi zoazegaꞌrwaniper riram mansansi ya para yoll kanꞌ bneꞌ rora ordenkaꞌ kuꞌuk roraude porque yalaꞌ chopshi gaowan, oh nikr saꞌa nogan zawaꞌn per chirortanlogueich, lo gueich rotan. <hesitation>